Kua polonia, jaeko iroɨ jenda, mbaetɨ yaikua kïraïko jaereta yogueru oiko arakae guive, jare mbaeko jae reta oasa arakae yave iyɨpɨ reta ndive